Mang si to ngon papal i ag akus kus ang. A mio buk longong ani pap- pasat i karai ke tultul irina. Asuang ta ringe kio nginia ta, ringe kio nginia ta, ko rina ke, kerei, ke tangamena ta ring, keri nan- na ta ring, ko bangan. Si man ku pasal o kulot siring asuang ke ta, tabut, meteren kasing le na kula palak akorong lairip, le ku la pasal ku la buat e bawai. Bawal ko, ko asan i masala keri keri vengevenge ta, ta, ta, ngene. Keri vengevenge ta ringnen lava. So, ko tongon ta, ta kik- kiu, na kilung ta ngoro ingenen lava ivol e awang, kirung to ngonan kisinganan i taun ang, si taun ang tapait i lovongai. Ki ta tapasuk ie si ringe kio ngiria ta rina i atukul. Aule, rina i atukul ko ol e luan. Luan kol kio nginia vanangta ko rina ia tukul. weang keve keve keve pal palpal aungos i lovongai. keve ring aungos i lovongai, kita tatapasuk lewang keve vap lava inai rina ang kita tatapasuk le. na kita kita to ngon a maten naliuan iria, na ki, apasuk ansi kari palpal le na kio simung nari palpala auliutai ru lovongai. Aule, ri makan, ri makan ve ri kiukiu, kirung la tapa suk kirung la ole kapung kaut kirung la ol aveleng na bakan kirung la ola keve ring ang. Mang ku pasal a keve ring ang. ag tat, lava posiken a taun. kata palak are ulang na mang sikei a inge ren sirina ang ko to angon nari kirung la palak kirung la ol e ring ang tati lava kirung la palak, palak, palak, rei rina ang, man ku pasal ko to ngon nari iat, kari ta laman, ri ri. iat weang ko asurai valri Bil i aino, so nai rina ang, ko to ongon a rangamut, ko tongon a sip, ko to ngon a ian, keve ian inai managsim ke nang, kua arainia e pangul luai, e pangal i laman luai nang. Mapitik, ke, kulava ke, kua arainia ko siange pangul. A, kirung la pala ki kirung an tun, ko tongon kalkalang keve kalang, kita kalkalang kuli iat ang. Parik kia ainak nig si, si tataut ane, tataut ane keve kalkalang ang, kuli ke iat ang. Au, le ang, kirung la palak mana mang ingenen ang, kala antok ia, man tarala pasal, ku ol ta, ku ol ta, ta tataut ani ke bil ke kuli iat ke, ka ago. Na taun tarung la palak, ingenen ang kolo kolo pasal angan araini angan airaine mang ke bil val, mang sikei a vuk iat lik ko iat ko tongon, keve namba kuli na keve keve tataut ang kuli na. Ko vok si akik, ko akik na iat lik ang, ko akik, ko akik Kala, paliu kolo voksi nanaggam, vanang, kolo tun akit ani bil ang vanang, kala ara i bil ang keve kalkalang ang, ang parik keve kalkalang ke singara kare taro po akalit tat- tana. ko kalkalang i anagan ko kalkalang ko kalangang ko to- ngon kankauai, ko to ngon mang ke bil val namba ke, ko to- ngon a mang ke bil val leta, pasikae, parik kua nas le na parik kua, parik kua nas aro ia. Aule van si ngan, na lo buk Ko tongon a kene, kene ang kio kinia ta batang, ko kene vunga, ko, ko tongon a kene ko vunga na kene ko kudik, kilung bo ol nei vuk rina ang, nei vavai, ko tongon a kas i bang melek, ko tongon na, a yat i tauia, yat i masung, ko to ngo nari bil aungos kio ol euring ang, so man nem po pasal nem po tongon a suai ani ring ang. Ku tangai a mang vuk sikei a angus o ku tangai u mangsikei a ai ewang, kua mengen ta gulang ani ring ang, angang, tapak ka siang wa, sungang ka molong, kusu, ku mat. Kata po tongon na anungan luai kata tongon na mang sikei a molong kata siang e larip i kari sung sikil, kita palak, ki vil arikek na ring ang, molong ang kata siang na ka kamusai ni rina ang e laripaungos na ka kamus aungos. Using a koto palak a ko apung ari lu ang na molong ang, papuk i bil arikek ani ring ang Au le, taun kala, kala Using man ku wok ke kain laulau ang aina parik ka ainak, tau van parik ka vill aro ye ria ka ainak, tau van parik ka vil a ro kus vanang i masalai iring ang- sikael kere kilo kolo lau asuang ta kilo vilvil bat, ki vil vil, kl ol ta ainak ari vap ta palak, na tangai arikek ani ri sa na vil a vlsuk ani ring ang, vil arikek kari aina ngoan io kun ol na yap asuang ri yap auang kio ke matan vap igenen lava kata ngun asinung iria angi sing ra na man kio tro vil arikek kari angi ringh, ku ngu lomlom ta au kingun nas ta vuk, man k1 ngun vil ariked kam ngun ring kio ngu pukun marala ngo rong so tara mas suai, tarai mas lomon suai, tara mas ol ta vilarikek kariring we igenen lava kata kun asi nung apete ngai niria ivang kuo to ngan na makan ketket, na kuskus wa ta makan ketket a liu, makaaan ketket patuk. man na to ngon taun na kus wa ta makan ketket kalaro.